gott kvöld við ætlum að fjalla aðeins um íslenska heilbrigðiskerfið í þættinum í kvöld það er

Íslendingar vilja og fólkið sem veit allt um þetta eru Sigrún Ólafsdóttir og Kjartan Sveinsson velkomin bæði tvö

að fara að halda erindi

í Háskóla Íslands á morgun Sigrún ef við

byrjum á þér þú hefur skoðað afstöðu Íslendinga til heilbrigðiskerfisins hvernig viljum við hafa þetta svona í stuttu máli má segja að við viljum öflugt heilbrigðiskerfi sem er með mikla ábyrgð ríkisins eða stjórnvalda

þá bæði varðandi

ábyrgð að þau reki þjónustuna veita þjónustuna og einnig að það sé verið að eyða meira í heilbrigðismál

stórri alþjóðlegri rannsókn ekki satt jú þetta er hluti af alþjóðlegu rannsóknarverkefni sem heitir International social service og við fengum nýju íslensku niðurstöðurnar

fyrir svona mánuði en í apríl verður síðan hægt að bera þetta saman við fjörutíu önnur lönd ef þú ferð aðeins dýpra út í þetta við viljum að hið opinbera reki heilbrigðisþjónustu eða hvað er það viðhorf Íslendinga almennt já ef

tökum saman þá sem telja ríkið eigi örugglega og sennilega að vera ábyrgt þá erum við að fá níutíu og níu prósent Íslendinga sem eru sammála því níutíu og fjögur prósent vilja að ríkið veiti þjónustuna og síðan erum við að sjá kannski sérstaklega með eyðsluna

náttúrulega endurspeglar umræðuna sem við erum að sjá í samfélaginu að þar erum við til dæmis að sjá níutíu og þrjú prósent vilja eyða annað hvort meira eða miklu meira til heilbrigðismála og við getum

saman við aðra málaflokka

ekki alltaf eyða meiru í allt og fá allt en til dæmis menntun þar erum við að sjá sjötíu og fjögur prósent

heilbrigðismálin skera sig alveg úr já heilbrigðismálin skera sig alveg úr og eru að hækka það hefur alltaf verið á Íslandi mikill stuðningur við heilbrigðiskerfið og eyðslu en þetta er að hækka virðist vera í þessum gögnum að

þetta endurspeglar umræðuna sem við erum að sjá í samfélaginu þörfin sé brýnni en við höfum kannski séð áður

þessi stóra pólitíska spurning hefur auðvitað verið um rekstrarformið það er

opinber rekstur eða einkarekstur og

einhvern veginn er niðurstaðan bara alveg skýr já eins og ég sagði þá

níutíu og fjögur prósent sem segja að ríkið eigi að veita þjónustuna við erum með fjögur prósent sem segja að það eigi að vera önnur samtök sem eru ekki rekin í hagnaðarskyni og svo ertu með eitt prósent

kannski að sumu leyti á óvart hversu óskaplega skýrar þær voru og við höfum náttúrulega vitað miðað við hvernig Íslenska velferðarkerfið er miðað við hvernig Íslendingar hugsa um samfélagið þá býstu alltaf við háum stuðningi

sjá í Bandaríkjunum en hvað þetta var afgerandi kom mér á óvart og það er ekkert oft sem

sér svona virkilega skýrar

þú segir það að við sjáum samanburðinn við önnur lönd í maí í apríl apríl maí

einhver eldri gögn sem sýna hvort hvort þessar tölur skeri sig eitthvað úr miðað við til að mynda aðrar Norðurlandaþjóðir já við sjáum

höfum gert bæði varðandi heilbrigðiskerfið og ójöfnuð almennt að Íslendingar vilja mikla ríkisábyrgð varðandi heilbrigðiskerfið og við

gögn sem sýna að Íslendingar eru á toppnum varðandi það að vera á móti því að hinir ríku geti keypt betri heilbrigðisþjónustu heldur en aðrir og við sjáum líka til dæmis í gögnum sem eru að skoða geðheilbrigðismál sérstaklega að Íslendingar eru mjög háir varðandi að telja að ríkið beri örugglega ábyrgð og veita heilbrigðisþjónustu fyrir þá sem eiga við geðklofa að stríða þannig að við sjáum þar að stuðningur á Íslandi er mikill og yfirleitt meiri

á hinum Norðurlöndunum Kjartan þú hefur aðeins verið að velta fyrir þér af hverju íslenskir læknar koma eða koma kannski ekki heim að loknu námi ef þú dregur það saman fyrir okkur hverjar eru helstu niðurstöður hjá þér það er nú það að íslenskt heilbrigðiskerfi reiðir sig að miklu miklu leyti á þessa sem

fer út í sérnám aflar sér þekkingar og kemur síðan aftur heim og það er aftur áttatíu til níutíu prósent sem koma heim og þegar þeir koma heim þá náttúrulega koma þeir heim með bæði læknisfræðilega en líka hvað varðar

eldri lækna til þess að fara í sérnám og svo náttúrulega mikil reynsla

í sambandi við að komast í kynni við önnur heilbrigðiskerfi og hvernig heilbrigðiskerfi eru rekin gerðist það í fyrsta skipti í sögu Íslands að læknum fór fækkandi hér

ég er svolítið að skoða hvað

sem sem olli þessu að allt í einu dettur þessi tala niður mikið í umræðunni það var var ákveðið ákveðið í sambandið við þennan þennan yfirvofandi

töluðu allir eins og skýringin væri það var einhvern veginn hin opinbera skýring að minnsta kosti er það er það alveg svo skýrt ég er kannski svo

heppinn að ég hef þessa rannsókn eftir

kjaradeilu lækna og ríkis tvö þúsund og fjórtán þannig að launamál er

komið út á dagskrá og þá

að þetta þetta er ekki það eina sem skiptir máli

það sem skiptir mestu máli það sem skiptir máli að toga lækna heim hefur einfaldlega verið heimþrá fólk vill að börnin sín séu séu íslensk þeir vilja sjá fjölskylduna sína meira og annað slíkt en það sem kannski dregur úr því að fólk komi heim eða jafnvel að fólk fari var að fólk vill heildstæðara frekar heldur en annað en

að einkageirinn og opinberi geirinn tali betur saman og það sé meira meira sambland þar á milli og

meira jafnvægi þið eruð að tala á málstofunni

á morgun einn af einn af fjölmörgum Sigrún hvað er það sem þið

eruð að reyna að ná fram með þessu öllu saman það sem við hugsuðum með þessari málstofu því oft eru

þetta málstofur með fjórum fræðimönnum sem er mikilvægt form og

samræðum milli akademíunnar og þeirra

sem sagt að leiða saman

á ólíku meiði um hvernig formið eigi að vera og sérfræðingar þannig að hugsunin er sú að leiða saman fræðin og það sem er að gerast í alvöru heilbrigðismálum og byrja á þessari umræðu já

ná fram einhvers konar jákvæðum breytingum eða jákvæðri þróun já

að skoða skoða þetta út frá út frá öðrum vinkli vegna þess að fólk er svolítið fljótt að komast í skotgrafirnar hvað þetta varðar þetta er mikið hitamál og það þarf sátt um þetta og við sjáum það á gögnunum hennar Sigrúnar að þjóðin er með með ákveðið sjónarhorn en við megum

gleyma því að

koma fólki upp úr skotgröfunum og hugsa þetta hvernig við getum skapað heildrænt kerfi fyrir framtíðina já og eins og ég segi ein af

það verða

milli fimmtíu til sextíu málstofur held ég og mjög breiðar og mjög áhugaverðar viðburðurinn okkar verður klukkan níu í aðalbyggingu í Háskólanum en svo er allur dagurinn undirlagður alls kyns skemmtilegum málstofum þannig að ég hvet fólk til að fara á vefsíðuna og skoða þar er eitthvað við allra hæfi þetta snýst ekki allt um félagsfræði og heilbrigðismál það er mikið spennandi þarna já Kjartan og Sigrún þakka ykkur kærlega fyrir

gott kvöld að spila á hljóðfæri felst alla jafna í því að plokka strengi slá á nótur eða beita boga en fyrir tilstilli nokkurra íslenskra tónlistar og er nú hægt að klæða sig í hljóðfærið sitt og stýra því með hreyfingunni einni saman

er hringur og nýtist bæði í tónsmíðum og flutningi og verður notað í fyrsta sinn opinberlega á Iceland

í ár við heimsóttum fyrsta vara

er hannaður fyrir tónlistarfólk og gerir því kleift að bæði semja og flytja tónlist á nýjan hátt hringurinn byggir á

tækni og stýrir ýmsum eiginleikum hljóða sem er hannaður sérstaklega fyrir tónlistarfólk hann nemur hreyfingar handarinnar snúning og slátt og á þann hátt getur tónlistarmaður haft áhrif á hljóð sett af stað skipanir eða í rauninni gert alls konar hluti með einfaldri og náttúrulegri hreyfingu þessi saga

hvað segir maður hljóðfæra sem reyna að nota handahreyfingar er mjög löng og á sér í rauninni rætur að rekja alveg til að minnsta kosti nítján hundruð og tuttugu þegar þegar Theremin finnur upp

fleiri og fleiri þættir í tónlistarsköpun og flutningi eru alltaf að verða stafræn eða koma einhvers staðar við tækni og þetta getur auðveldað lífið bæði í sköpun og flutningi fyrir alla sem nota tækni einhvers staðar í ferlinu en okkar vara er hugsuð meira þannig að leikmaður geti keypt þetta og bætt þannig við

litbrigði mannlegrar tjáningar í sitt

við vorum fjórir strákar í rafmagns og tölvuverkfræði í Háskóla Íslands og vorum að vinna lokaverkefni þar tækifæri svolítið frjálsar hendur þannig að við

að blanda saman okkar áhugamáli sem var tónlist við þessa tækni sem við höfðum verið að læra og

varð eitthvað mjög skrítið hljóðfæri sem er ekki til lengur en var kannski svona hvað segir maður

átti sér allt upphaf þar síðan hefur varan þróast og breyst í samstarfi við tónlistarfólk

er ætlað að auka flæði í sköpunarferlinu og gera flutning á tónleikum náttúrulegri það er til dæmis hreyfing upp eða til hliðar getur þú ákveðið að setja af stað ákveðinn

að spila á hljómborð þarftu ekki að taka höndina af til að hljóðinu eða effektum heldur gætirðu gert samtímis á meðan þú ert með báðar hendur á hljómborðinu ég hef verið svona að prófa þessa græju núna og vinna aðeins með strákunum í því hvernig væri hægt að nýta þetta sem best í

hreyfinguna til að tjá einhverja hluti sérstaklega í raftónlist þá er maður að vinna oft með

að segja óaðgengileg hjóðfæri þannig maður þarf dálítið langan tíma til

krukka í einhverjum tökkum þá getur þetta komið rosalega vel að gagni bara með því að maður getur verið að breyta eða gera hljóð bara með hreyfingum hann hvernig hljóðið breytist hvort það kemur inn eða út eða hækkar og lækkar það hentar mér alveg frekar vel af því að ég er mjög mikið á iði svona ný tæki gefa manni færi á að búa til ný hljóð og nýjar upplifanir en í svona klassísku samhengi hafa náttúrulega hljóðfærið og

hljóðfæraleikarinn verið sem eitt hljóðfæraleikari lærir inn á sitt hljóðfæri og er í einhvers konar samtali við það bara alltaf og ég held einmitt að það að reyna að fá einhvern hluta af þeirri tengingu aftur inn í það er náttúrulega bara að fara að auka á þetta þetta eykur í rauninni bara við hvernig maður getur tjáð sig þetta virkar svo vel að gera þetta læv þetta er svo lifandi þetta er svona eins og framlenging af

hringur sem er framlenging af röddinni hverja sérð þú fyrir þér þróunina verða í þessum málum verðum við öll komin með einhvers konar skartgripi eða farin að klæða okkur í hljóðfærin okkar eftir nokkur ár ég veit það ekki það er náttúrulega ekkert sem kemur í staðinn fyrir bara fiðlu og píanó eða eitthvað þannig enda er það engan veginn tilgangurinn en hins notað meira og meira í tónlist og það er notað rosa mikið í

byrjaðir að taka við pöntunum á hringnum sem verður notaður víða um

ber hann fyrir augu Íslendinga í fyrsta sinn á sviði á tónleikum haustið mun fara í það að vinna áfram og taka svona loka loka bæði virkni útlit og fleira það verður gert í samstarfi við tónlistarfólk

varan verður notuð í fyrsta skipti núna á tónleikum á Iceland sjáum þig hérna umkringdur þeim græjum sem þú notar í þinni sköpun allri saman eftir nokkur ár verða þær úr sögunni horfnar og eftir stendur bara einhver einn aukahlutur einn

í Bíó paradís klukkan hálf tólf í kvöld en við höldum áfram í Airwaves stemningu hingað er kominn Sigtryggur Baldursson framkvæmdastjóri

sem veit allt um dagskrá hátíðarinnar sem samanstendur ekki bara af tónleikum

tvær nýjar myndir um íslenska tónlist heimildarmyndir svo er svona off

fram í Bíó paradís

og svo erum við með

á hverju ári við gefum erlendum gestum tækifæri til að hitta íslenska tónlistarmenn og gefum líka íslenskum tónlistarmönnum tækifæri til að bóka fundi

erlendu sem hér eru til

kynnast íslenskri músík og og ná að tengja hana aðeins betur út í heim þarna verða tengslin til þarna

verða tengslin svolítið til sko við erum svona að ljósmæðrast svolítið af íslensku sumpart

með fólki sem er orðið mjög hvað eigum við að segja hvers hlutverk hefur farið

stækkandi í tónlistarheiminum síðustu ár svokallaðir

mjög á síðustu árum framleiðsla myndefnis í heiminum og allt þarf það tónlist þú nefndir ráðstefnurnar þær hófust í dag með geðheilbrigðismál tónlistarmanna í brennidepli já

í brennidepli í dag og nýja myndin

Ólaf Arnalds sem heitir og á morgun er verið að tala um meðal annars nýja nýja verkefnið hjá Reykjavíkurborg sem heitir skemmtilegt verkefni sem borgin er að taka afstöðu með tónlistinni í borginni og svona slá sér líka aðeins til riddara með því svona út á við gagnvart menningartengdri ferðamennsku

alvöru mál á daginn

skemmtun á kvöldin jú jú svo eru allir að skoða nýju músíkina bæði á off venueunum á daginn og líka á

erlendar hljómsveitir að koma í bland en ráðstefnan klárast

á laugardaginn og þá erum

meðal annars á hringinn góða það er verið að kynna hann og mikið af öðrum skemmtilegum tækninýjungum sem tengjast tónlist á Íslandi eins og

forritið hjá Einari Erni og nýr tölvuleikur sem Steinunn er með og svo er Margrét hjá

lýtur að tónlistarkennslu barna

mikil gróska í þessu sem og í

tónlistinni og íslenskri tónlist í útrás akkúrat ég veit að þú ert að hlaupa á milli staða á hátíðinni ég ætla ekki frá henni þátturinn verður þá ekki lengri í kvöld við minnum á að Iceland verður miðlað vel og vandlega þar á meðal verður bein útsending frá dagskrá hátíðarinnar á Akureyri annað kvöld á tveggja sjónvarp og Rúv punktur is